Eke masakang tentang kalukue santan gari. <hesitation> <hesitation> te po kaluku maitu ku bakkai e to ku paru, wala waena ku parrai e biasa ku basalauten biasa ku pasibawa bale. <hesitation> biasa kuu <hesitation> biasa ku <hesitation> pogau atu mai ke acara acara keluarga, <hesitation> acara acara kapuas semacam <hesitation> semacam semacam sira sirama siamani kekeluargaanta. <hesitation> <hesitation> Siramalaenki dukae lan lanken dikalenai kita kalena kita kalena kita kalena lampu gau i to. <hesitation> biasa sieke eke eke eke <hesitation> mangacara keluargaki situ na digaragai <noise> mudami di garagga biasai, bat biasai biasa satu jam dimanasu, biasa si ji bi biasa juga si duang jang simanasu. <hesitation> Yatu <hesitation> ban ban ato apa la di e pake, aga senna tu biasaki pake sinantu pakeki santan ato ato santan kaluku. <hesitation> biasa duka pagi ki e <hesitation> biasa pake ki <hesitation> <hesitation> pakeki minyak, pakeki lada <hesitation> eki namula mulaiki pamulai doe eki lada pakeki borokoisya <hesitation> anu bale. <hesitation> Ekinamulaiki anu wale <hesitation> e di parako santan roko entu dikasiki ri bale entu ri paropoki santan diagen manintu rakuisyan piccin. <noise> Manintu manintu di patonang mato <hesitation> e sidugaki atuntan tu parokkoi di tollo, manuntu riparokoi santan <hesitation> manintu roparokoi <hesitation> piccin dikampae mani tu nasunna. <noise>